Daja su luga jisu kilangi, hari ya domire nchi yingi noko, wishihine namarafiki jako movaa stori yotakiwa, uvuchangamfu mundo kiikambusha da maneno yakale, muvaembua ja mufumire vantu, ufumire ku jamuri fuma uko muendelee kujenga maishamuikule muike malengo yange muri, murikirya ahu mukalanga mazingira mukusama banamiji mingi noko ilimuweze kuvika mahusiano, murijofuma kura mukajolanga vazazi nanyu jole vokeendelea. Ko vokeendelea vyaboha ili vavarekere baraka, mujofyaka vii nakura ko wavarimirye vazazi vako vano lalamika bamikosi ika, kufumira deukiyurya nichera ba kintu ukashana vazazi voteseka kusina ba kintu choriya, walache volala ba nanjyula kuvakosea tumu katukuko vazazi valalamikira shanauri, wapata mikosi mambo yange yakiikala tofauti.